Nra na kuenta nguan nadamana chí da ho o on. davaxhichi ta kini va inina nrida ni ni nrivana ta nguatannri xhina kai ta ni kana xhinnri ta ni kannri xhinna ta otu daba xhiñi ña kan niyana tá gua kangana xhinnri xa ni gua nrena nonri ni ko xatano nona nonri tá nruguan ni kenri chinna chí nguña nikenri xhínna xhí nguña ni kenri xhínna ta okantonigana xhínnri, ta xhika xhika mina kauna ta onka tu xa ni kan va'ana xhínnri